والله بسيطة اني كبطل خارج ليبي اول شي بندير نعمله وبنجمع الشباب حواليا وهيكي بتصير جوتي مع جوتهم اكبر بكثير وهيكي بنقدر نعمل موجة طاقة جوية جدا ونضرب سفن الكائنات الفضائية من بعيد وهيكي بندمر كل أنظمتهم الدفاعية.